Collego o cô grixio ò biaxo con un gatto ch'aiva quande ea un garsonetto, un gatto ch'o se ciammava Mucc e penso d'aveighe fæto tanti de quelli despeti che s'o poesse tornâ inderê e o m'acciappesse oua o me granfigna comme no sò cöse.